Al refregal la cabeça'l mistu con una superficii arrugosa, por mé del refregueu se hazi una calol justa pa acendel los compuestus químicus inflamablis ena cabeça, i assina sali la llama.